tapi a sunu nɛ we besi <hesitation> zun zun salon ɓa twa ɲan mibin ɓa twa ɲan mibin awe fara ma wo bon mu ɔrɔ ɓɛ'a bebiyan a ho a ho nu'an ̵̵nɛ o tawɛ a zora ni salon ji amu wiɲan ɛn nine sunuzo wa a he ni tapi ɲan bosi a ho yɔrɔso ɲan a desi mi nɔɔ a hoɓɛ ca a ho yɔrɔ nɛ ho bosi biyesi ma a karo yi uwa ho yɔrɔso tapi yi bosi mi to oyi huweniyan ni tapi to o pan we ji a ho ani karo a zozo donk a o amu nɛ amu beso a a ji sii tomu ɲan a tapi cunu